Ma da ɓeta tu ẻ ynaɗyi si ɓ; nyize a kna nɗye-gbari si ynadyi du ‘zni yni yna ẻ kpeda miga da ẻ muɗye kpe do n ẻ mi kpeda yi si ynaɗyi, ynaɗyi muhni nɗye yi si nyi yi si yi gnudo de, de nɗye yi ɗye a nu ynan. Gbmari, yi nu chowyi babari yi nu kamba yi nu, ewyi yi nu edi nɗye yi ka ɓa knu ke yi go wo ɗye yi si ayna do zhi go nɗye ɓa gba yi ɓwa yna gnigo fye gnu, yi yango fye ynatnu eyi dye kni ɓe n kuje gnigo, a gniwo yatnu yatnu tso, gnigo ɗye e de nɗye alo alo chegnu zhi’o, e ba gbmari’o a, a zhiti ga, chegnudo yna num, ko e pyimi’o agni go yi’o aza ɓa knuya fi e kate’o, yi gni go chin ewori ɓe, a si yna yi si yna ẻ gnigo, ke yi si ynaɗyi a nɗye yi si ɓa nyi nɗye chawyi a zo eɗye yi si chewyi yi gnu yi si ekpe kpe ge yi ka jnungo sa g eke yin yi ya bye yna ga de ɓyi ge yna, ke yisi kamba, nɗye yi kamba ya gba yi ɓwa ewyi muhni, ndye ‘ewyi ga zo yi edo bu’o yeye’o eya ri yi ɓe ɓwa wyi ɗye goom a ɗye yi si ewyi, yi si ekpa kpe ge, yi si gari, yi si ezo, yi si kamba hna yi si-ekpa kpe ge, nɗye a ɓayi yi ɗyi kapa du yiga si nɗye yi nyi ya nuyna ga gba yi ɓwa ɓe nɗye, e yna ɗyi sit so, yi yi ge yna hnan. Tso, agna ɗye e gbari kni’o ɗyegbari gbari gna ye ynaɗyi si ɓe m nyize a bu ɓore ɗye gbmango de yi ɗyegoe, ekni ke dayi dye go myna yin kelon gbari azhi a si gbari ynaɗyi sisi n gbnri ɓe zhi wo si za yna ɗyem, to, esa a tsi nɗye a ynaɗyi de nɗye yi nu ɓam yna. Yaɗye ɓa shna nɗye semo nyi ko a taliya, de a supa gyeti, ayna hna ɓa yi ayna nɗye yi ga chnu ɓa sisi tnu gni yi ɗye yi nu ɓa num, yi ke snuɓa mi m, ewori ɓe zi, nyize a ti nɗye yi ayona bye bu ayelo byi ga da ɓa gbma yna, to yi yi ɓe ɗyi ku ku gye yi ɗye yi la wo yi si gen, ɓe na, yi yi ɓari fam yiga yi ɓa ɗyi ku ku gye yi ɗye yi la wo yi si gen, ɓe na, yi yi ɓari fam, yiga yi ɓa fanu yi kpe shna ndye a wna a ynaɗye knido eɗye ze taliya ke wo ze asupagyoti a semo ɗye hna yna m chni yi ɗyi ɗyi ku gye yi chni ɓari hna sisi, so, wori hna yi ‘ɓe nɗye yiga la dna yi gna dye. Yna dyi si ɓe yi ɓe, ayi ɗyi ɗyi ku gi gbari wo si ynadyi du ɓore ezni, ɓ nɗye nga da tu e ynayi ɗe yna hni, kpenkutu hnan.